एक कहाणे हो जोश एक ज्वालामुखि ह और तेतुडो एक बोडा साम्राज्य ह। तेटका जो राजा था सिओ बहुत‍ा ही खतरनाक था। तेस्का सारा काम तेस्के नोकर ही कोरो थे तोइ एक दुस तेस्के नोकरुइ एक दुस तेसिक साजिस लि मारे दिना।